Manôkagna ndeha za mbô nisy niteny mahandro ôhatra edy e am'zay bôka efa misy karazagna regny vidéo regny, tuto magnambara ôhatra za zao tsy de mahay mahandro gâteau, za mandeha amin'ny internet fao na mandeha facebook manakôry fandrahoagna gâteau, avy akeo magnano mbô hitanakahy vidéo igny, anà sady mizaha vidéo anao, mi-preparer matériel jiaby mahandro anao avy ake mahay.